दरअसल, ब्वोल्दन छिन कि हाथी जानवरूं मां सबसे समझदार जानवर ह्वोंद। सि पारिवारिक समूह ये ले बणौंदन किले कि तेसे सि सब मिली जुली ते रे सकदन, तूं मां भी परिवार दगड़ि रौंणे आदत व्हंदि। अपणा मां, पिता, बच्चा सब एक साथ चलदन छिन और सि सब एक दूसरे रक्षा करदन छिन। क्वे हाथ्यू छ्वोटू बच्चा द्योखला आप, स्वो कभि के भीड़ बे अलग चलि जलु त हाथि कि ज्वो मां ह्वंदि, स्या तेते लिकरी ते वापस अपणा समूह मां ल्यूंदि। किले कि स्वो ही तूं ते तूंकू सबसे बड़ु परिवार चि।